Jari injo nake kanre karan'gan, nganu koangaiya punna elle'i fasedumpi <hesitation> anu to'ji nakea na onde-onde ko angai. Angura <noise> na onde-onde, ka injo onde-onde'ya <hesitation> risse ji doang koalite to'ji baju kabalansalla'bu ji <hesitation> bolla bolendru injo pole <hesitation> kaluku. Jari punna mangadre rumpi <hesitation> kandre anu pole kuangane injo apesenje bassa kampo'do, injo kampodo'a no bansa cabbu rekandre anu'na do <hesitation> model'na injo ni pallu. <hesitation> Jari kampo'do <hesitation> ja'ya pole injo tea puinjo repasicocokang'i kampo'do anaya'ya. <hesitation> base injo <hesitation> ja'ya <hesitation> pallu kunyi injo ngaseng injo puangae <hesitation> anu apa poeng, cariang <hesitation> puna dum'ping injo sumpae, onde-onde <hesitation> a ro'ko-ro'ko <hesitation> loka. Loka sanggara, poko'na nu anua nake punganayi nu rea'se to'je ngoje mangrilamu. Ka <hesitation> hesae pinna injo ni kandre <hesitation> roko-roko'yi ca'kuni ye to'ji u'uwu nyoange ka golayi ji jiya rehaje do tania ja ko bah bantu pantara injo mai <hesitation> rihajuyi a basse injo wasoa <hesitation> koangae to injo, ka injo massoa punna'maya punna nganu nakea nu bara nganre masso shaloa kode pala pakusaringku. Anu tamba dara injo pole massoa kadangi inji anu'na do <hesitation> campura'na.